सराफत सब्द के मतलब छे सजनता कुलिनता अच्छे शिष्टाचार। मिनरमता गरीमा सम्मान महान होने के स्थिती स्राफत से जीने। वाला वेक्ति आंतरिक सांति संतोस और मानसिक सांति मसूस। करेछे स्राफत के जिन्दिगी जीने से वेक्ति समाद से समान और। विश्वास पावल जायेछे स्राफत से जीने वाला वेक्ति सही और इमंदार तरीके से जीवत छे इसलिए खूद पर गरोभी करेछे। स्राफत से जीने वाला वेक्ति दूरिशे बिना डर या धोखे से मिलत छे।